Este njako vitna chi este xunja tinio naxanjoxhi enka ninja tuxankonio ko'o nio ko'o barro njakoni nde nden vitna chi tuka ti barro ndakoyo tuvina chi manga ko manga ko ho ko'o ko'o ño'o pero maxoko ño'o chi ko'o ko'o nonduga ngagaxachi oxin koyukan nde ko'o ndukaka ko'o yukan chi tuyachi este tunigaxhi ni ko'o ndeyu koñio tengua chima kali'i noyikuan ndeyugan kanjaxoyi kuan deko ñoo yikuan chí tuku kao akao ndeyu koño ndeyu xhexi noya inde tuu tukan ko'o vava yikuan ndainka nite ko ko'o vilo njakanna xanjan ko'o kuani inke vitna kua inke vitna njana chí livi yikue yuane tuti yikuan kumali yikuande vinda xhine kitutu nduko njaku este ko'o ya'á koya'a yikuan nde tunexva chitande kuna'a nokochi no'o color ochata ndeichi chi xuni color ho nakonxhi koyade yinjuan kanja chí, kanja xhi naya'a njaxhimaon naxhin vitna nikaxana tungana ko'o yo xevina maxanga vitna.